Wonnde nyalaande goɓɓe sukaaɓe ngaɗi jahaangal mbaylutungal fof, mbaylutungal raayuwa maɓɓe ɗum fuu. Nde ɓe njahi, ɓe njippii to ɓe njahata, ɓe njippii, ɓe mbal- ɓe koɗi to ɓe koɗata ɓe mbaali, nde fini, ɓe kocci.